No. Nun si pò. Li sfidi ntisi comu meti sunnu lu sulu sali di la vita. Ognunu di nuatri campa sulu s’arrinesci a sfidarisi p’arrivari a li propri propositi. Crisciri è la prima vera sfida, di la carusanza finu a la vicchiania. Cunfruntarisi cu l’autri e truvari lu proprio postu nta lu munnu.